Ay ga ba ay ma te araŋ se kabu yaŋ ir ciina ga daga zero ka kwaay naŋ kaŋ me ay ga hin ka ci araŋ se. Nidi ir gonda: Zero, afo, i hinka,i hinza,i taaci, i gu, iddu, iyye, hakku, yagga, iway, iway cindi fo, iway cindi hinka, iway cindi hinza, iway cindi taaci, iway cindi gu, iway cindi iddu, iway cindi iyye, iway cindi hakku, iway cindi yagga, iri gonda waranka. Waranka cindi fo, waranka cindi hinka, waranka cindi hinza, waranka cindi taaci, waranka cindi gu, waranka cindi iddu, waranka cindi iyye, waranka cindi hakku, waranka cindi yagga, waranza. Waranza cindi fo, waranza cindi hinka, waranza cindi hinza waranza cindi taaci, waranza cindi gu, waranza cindi iddu, waranza cindi iyye waranza cindi hakku, waranza cindi yagga, waytaaci. Waytaaci cindi fo, waytaaci cindi hinka, waytaaci cindi hinza, waytaaci cindi taaci, waytaaci cindi gu, waytaaci cindi iddu, waytaaci cindi iyye, waytaaci cindi hakku, waytaaci yagga, waygu. Waygu cindi fo, waygu cindi hinka, waygu cindi hinza, waygu cindi taaci.